هو، زه کولی شم تاسو ته د پیرو د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. پیرو د خپل جغرافیایي تنوع له امله مختلف اقلیمونه لري، نو د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري. د می میاشت په پیرو کې د وچ موسم پیل دی، چې د سفر لپاره مناسب وخت ګڼل کیږي. د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري.